Cuandi vadu a travaié pìu sempre me bursel ëndrinta ch'a ie ël purtaföi, pöi bütu ëndrinta ël telefono, pöi i pìu le ciau d'ca, le ciau d'la macchina perché mi devu andé al travai ën macchina, pöi portu sempre darera ël dizné e cuindi a ie ël dizné ëndrinta da mangé e sempre almenu ün liter d'eva frësca